Niihi n iti se'em wugera ba tegerɔ de la ba ni dikɛ la ba nɔ kiŋɛ ta ka'asɛ diba wa'ana tɛ'ɛ tiŋa. Ba nya san dikɛ Dina la tɛ'ɛ tiŋa ti ba dikɛ ba nɔ la n la ba nama la n nya ka'asɛ muurɔ nya kina wugera. Ba tari la muurɔ n la mi'isi n de muurɔ mi'isi wugera geta taaba nya ni tɛ'ɛ e ta lebege ba ga'aregɔ zi'an la ti ba gã la. So niihi tari la ba nɔ la ba nama wugera ba tɛ'ɛhi la ba tari la dibesi n la muurɔ wugera.e